<noise> Ronono Soja, Ronono Coco, Ronono na Osy. Hafa avao gny ronon'Aomby ka. Ign gny mahazatsy, igny n tena soa.